Á njí de inko bëtíim njí bí mëmpee pëŋal. Bëtíim bunka cum ndank, butíim cum ngëfasoŋ. Ñaan o ñaan aká bëtim bayunki bí, ñaan o ñaan aká bëtíim bayunki bí. <hesitation> Mëndiŋ yëlan bëtíim bëloŋ mënduka cí ţun bí ñaan nalipaţi. Umënţun këcëli këcëli uburu wí bunjund pëjiwu, nunjá hee ñaan ká pëtíima bëtíim bayunkaţ bí. Kon ñaan aká <hesitation> pëtíima bëtíim bamobël bí waw. Á njí bëtíim njí bí ŋal de ací ngëfasoŋ ngëwáanţ, <hesitation> mëyëlan pëtíima unkalësa unjin ná kalakosët <hesitation> umënţun manjá tíima wël umobin. Á mayëlan bëţ pëtíima <hesitation> kësupersand ná kasimis kandëri kawesët dël, umënţun kak maŋal bëţ bëtíim bëmënţandana bun waw. <hesitation> Anka ŋal bëţ bëtíim inko inkalëtëniy kasabador, imënţ yun kak á anjá tíima yël këmee kaloŋ ţí bañaan bëliyëng buwël resëpe. Kasabador ací kanko kímeekí rintana mak sirëtú ţí njá bamuru pasëk bajoo ţeena këyá bënjulir jumawu fok këwawa kasabador waw.